تنس الطاولة، <hesitation> أحب هاي الرياضة لكن ما أعرف أسيطر على المضرب بشكل تام وتضيع دائماً الكرة مني ودائماً أخسر فيها علشان ما عندي التركيز العالي <hesitation> أبدأ <hesitation> بالنظر يمين ويسار وأبتعد عن التركيز عن هدفي لذلك دائماً أخسر فيه.